Los ke mas los ke mas majai mani lu'uei jai mas batsau pu lapai y rapu re mas mani batsau y pu ti'ias pues lem ya ngja lem se kumba'au kua lakjat pus lembe ngja lich'u y pun tsaung maiñ ngjai ba mas ba mas ngjai ba ba mas ngjai ngjai de lo lum'ejem per si ya em bata lem mut ya ni pep kua manaju'u nakjat mut pus pus mas lun'ejem pun pu papas rapu re mas lun'ejem per rapu kara rapu mut lem mani lich'u.